أعرف طريقة غلي شاي جد جد لذيذ ، <hesitation> نغلي الموية <hesitation> نبدأ بغلي كمية مناسبة منه، نظيف الشاي أي نوع شاي ممكن نستخدمه، ممكن إنه نظيف <hesitation> شاي كيس، ممكن نضيف شاي <hesitation> جد فرط، أو أي شي، ممكن نصب الماء المغلي فوق الشاي، أو نصبه بمصفاه في كوب -نصل درجة- نستخدم السكر.